موټر يوه پيچلې وسيله ده چې له څو مهمو برخو جوړه ده. انجن د موټر زړه ګڼل کېږي، دا موټر ته ځواک ورکوي. بېټرۍ برقي انرژي برابروي چې څراغونه او نور وسايل پرې چلېږي. ګير د سرعت او ځواک تنظيمولو لپاره کارېږي. ټايرونه د موټر حرکت ته لاره هواروي. برېک د موټر درولو لپاره مهم دی. سټرېنګ د موټر سمت بدلوي. دا ټولې برخې يوځای کار کوي چې موټر سم روان وساتي.